هو، چرګان هم ا خپل څښتنان او یا هم تربیه کوونکي پیزني. ا ام هغوی د پاره خاصو حرکتونو او منډو په واسطه او یا هم د ی ی غذا ورکولو په وخت کې هغوی ته خاصه توجه کوي، خاص حرکات انجاموي او همدارنګه د مختلفو حرکاتو په واسطه د خپلو څښتنانو سره مینه کوي.